أنا نفضل الأطعمة الحلوة بصراحة الأطعمة المالحه لا نحب الحلوة نحب الحلويات ماذا بيا ما يكلتي كلها حلو نحب الجاتو نحب الشوكولاتة نحب البسكوي نحب السكر السكر نموت عليه السكر أنا نموت عليه ااااا غلاس فلجة ااا المهم حاجة حلوة.